<hesitation> yani nini ko nikire na marafiki jaane au na vashkaji na na vantu vange ve vunzidi umri nenda sana zungumzira maisha talusikirra sana tunokisistiza tusakire mpesa kwasababu dunia <laughs> bila mpesa siuriweza kwanza booya na kintu chochosi tuku, yaani koo wapatire mpesa vii mpesa no iulaa kira kintu, ko wasakise mpesa, ko wapatire mpesa <hesitation> mpasa joo kiikimkimaisha na chee, kwahiyo koo waboire jiyo, yaani kuva uri waboire taratibu josi, <hesitation> ko ina ina maana na kintu che chiboya sana tunolusikirra na vantu voosi, tinokisistiza kusa kira mpesa kwa hali yoyosi ira, hata kama udire kiiva vii yotakiwa uboye kazi kwa bidii wivi waviha sana fa urowe uulale, <hesitation> usumule kintu cha muntu <noise> fa ukavowa, kwahiyo. Tinokukumbusha tudire kiisimirya tunokikumbusha vintu vyabora no maana ko tikire suala zima la maisha no mana tikumbusha sana maisha kwasababu maisha, kusina kintu kisewa kusina kintu che chilangwa zaidi ja maisha tuku no maana ko tikire na vantu vasano au siita ko tikiire tuzongumzira maisha, sababu no kintu che cho boya toishi, maisha ni kuishi.